اول حاجة هنجيب المكوة ونشغلها بعدها هنحط التيشرت على ترابيزة المكوة ونبخ <hesitation> شوية ع التيشرت شوية مية ، سواء ببخاخة المكوة او من بخاخة خارجية ، بعدين نبدأ نكوي لحد ما التيشرت يتفرد بعدين اجيب النص التاني لغاية ما يتفرد وكده التيشرت اتعمل